زه په کور کې پخلی کول غوره ګڼم. په کور کې پخلی د خوشحالۍ، تخلیق او شخصي ذايقو سره تړاو لري. دا د خپلو خوړو پر انتخاب باندې کنترول او د روغتیا لپاره هم ښه دی. نو زه دې ته ترجېح ورکوم چې په کور کې پخلی وکړم.